kua yasï abril jei supeva jaenungavi, kuape, yayu ñavae yave, <hesitation> yayerova rova yave ñamae yande kotï jare yande maenduavi, de que kua yajïpe, ipuere oimeta <hesitation> möpëtï arete mbïatïtï, jaeko ñamae yave kuare jaeko pascua jei supeva, kuaepe yandeïpiï rete oajaete omboete kua yajï, jare küraiyaeko jaeretavi oiporu iyeïpe ikavi vaera jare kuape oiporuvi iyeïpe oyeyoekavi vaera.